Nak bux nget isaxai tang igai riga igai aneng pama tang sabukang manmanux ga manmanux xalapang? A <hesitation> le tatau tanik na ga tarai pana lo siva saxai tang manmanux naga tarai pana na ga tari pana ga manmanux xalapang nag noli tang piu. Piu voneng nuk xaili ga laxliax nat e nuga nuga xavai gan ina nuga xail tapangi gevexa paga aro tanim xisang gan nug tavai pana tang pox nuga nuga aigigonaroi e ne gi stat ina gi tapal tanim eh ga pana tang xalapang ata pana xalapang pana a nu nuga tamana vo nuga na o gi ming lo ta lui a gi xalapang pana tang lui tana ga xalapang pana sombuxan kai pox vonuk ngani. Tangina pox ong vo tang ian tang sait ina ga tuan vo tang boko tangina so aneng ne ga xalapang vo nuk noli e vonuk ngan axamus e ne gi matuk naxomo epux ginang voneng ina gi xalapang pana nuk tavai e gi- gi- gi gima e nuk tavai saxai tang ot tang piu ga xalapang vili malantana xus aneng pana ga Manmanux xalapang lovung vonuk matai nengi matuk egi axotongi tang lui tanim vonengani tang so manakai ong gibuxx sang vo tang nganu asoso gima negi ken xupi o gi laxalapangom aneng pana ngot aneng ga sang enuk sang enuk xalapang pana tang so la pavak ini tang piu naxara axamus xara xalapang pana vonengani nuk bux ngan bogo vo ta so ngina ngina so manakain avus lo tang masut ga avus xai vo ta so tang piu riga xala pang ina rik xalapang in rik xalapang ina angasikinia lo tang sait ang. Tangina bup ina sagul bogo vo axus xai rik- rik rik- rik axotongi tangina piu ganini voneng rik bux inang ta piu gi ken angasic ina gi xusili tangina song mana manmanux tang bogo, votang so lo masut e riga xup atugi ga malan tana ga- ga- ga kain tatau aneng ta piu ga piu xalapang so gan inariga xup atuki nuken inang nuga muki vo nuga xongi e nuga pana tokon avus Ga- ga- ga- ga kain tatau aneng pana xara tarai anengani pana tang piu ga manmanux xalapang e voneng nu- nu nuga xalapang togon piu lo lui nuk mas xalapang pana nukmas loxotxotong aroi tang piu. Nuk mas xalapang pana nukmas laxotxotong avoi tang piu. Nuk pata maraki xula gan nuk vilanengi nuk vilamxausi e ne vogia nonol pana vonak pe sosonen te si aneng vonuk vonuk tarai xilai tang tang angasik inia piiu ga xalapang vili sigum o sura nuk- nuk- nuk nukmas ah laxotong aroi ah nuk tavai aro pana pox e nuk tavai alu pana tang piu vonengani ah voneng gi vexa togon pox lo tang lui ov tang so ta piu ga vakaina etox a xurul ta piu negixe minang sigum ga xalapang pana nu tana gi xe minang lo matuk epux lo paxantang lui o paxsantang eai egi- gi- gi- gi vili xematan ot lo ina angasigom malan tana ga- ga kain tatau aneng pana ga manmanux xalapang vo nug axotonga roi negi axotongaroiom aneng e nak- nak- nak- nak- nak pising giro te- te bikman <noise> ga- ga- ga avevenira panangaina kain oga Ga- ga- ga lanenendoira pana tangina manmanux aneng malan tang saxai ina ara tang piu ina gi ken ina gi angasigira lo xematan ngina xival tara lo- lo- lo sinsinuk tara malan ngina etama lo lui vo sinsinuk inatang xuxuvulen o tang etagon ta bap lo- lo- lo- lo- lo ngina saxsaxai siva tara. Xara mas laxotongi tang piu xara mas suaini tang piu xula tang piu ga xalapang ina vili tang ngot lavu malan tana tang solouxan ot na kalau g- ga lisini suna ina gime vili tang tang manmanux ang tang piu ga tokon ga tokon potona xantang tang tang tang tang aisok ah ina so potona na kalau ga lasinugi gara malan tana nuk tarai gi- gi- gi xara tarai pana gi vili tang mamanot ro ina angasigina tang bap lo siva lo comi ah lo xuxuvulan multang eltagon tara lo tang tang tang tang minminang tara malan tana ngina eta ma vo ngina pat manui vo tangina bap lo- lo- lo siva aneng e ganaga etok naga nang nag nak nangas ini ta kain manmanux aneng ta piu na ga tarai pana gaxe manmanux xalapang tangtong gura nekse etok voneng ta etok ga- ga- ga Ga- ga- ga gavexana inang tangtong ina tang tangintol ina tang piu enaga xalapang pana nuva nuken sinuk enuk tarai pana ong tang piu ga saxai tang ot lavu na kalau ga lasinugi ega- ga- ga- ga manmanux no tangtong ga manmanux ina vili tangina aisok ina angasigira tang bap ah ura saga ne